Laha zaho zô ro handeha <hesitation> hanao <hesitation> touriste agny à France agny, gny raha ndesiko agnatin'ny herignandro zao: manday siky aho eo amin'ny eo dimy zao gny pataloha, de gny <hesitation> agnabony t-shirt na body zay mandea eo amy folo eo, de manday aho serveta, kiraro mandea amin'ny karazany telo ohatsy, ao ny tenisy, ao ny kapa, ao gny kiraro mihaja.